B'ix kuk'ab'etkuntik a' a' lo' kuk'ab'etkuntikoo' ti u ti umächi'oo ujanal je'b'ix akach, <hesitation> kuman akach ku- kupat'äl te'lo' la'a'yti'oo' kub'eloo' ujok'es u- uk'ik'el tulakal b'a'ax <hesitation> ja'il yan ti a' ti a' akach kujok'sikoo' la'ayti'oo' etel la etel a'lo' ku- kutulik u- unäk ajtoy.